Misy zao karazany fia ao: ao ny fiambato, vangolopaky, l- kalalijaky, lelakena, boboka andohany, <hesitation> gny lemba, ceinture polisy, lamôria, sapipepy, sardiny, <hesitation> re- misy fia agnaran'ny fia mahafaty reto <hesitation> <noise> ao botana, io aganran'ny fia botana io zany io sarotsy hany laha olo tsy mahay mangalaky gny rahany mahabe kibo zay mahatonga olo be kibo regny, mahafaty le raha satsia tsy hain'olo mangalaky ny tainy.